<noise> Raha gne safidy zashy raha iahy mandeha lavitra da aleoko mihaigno boky noraisigna am-peo avao satria miavaka zagny igny, gne mozika zay efa matetiky rehy tegna loatra izy io fa ny raha gne mozika zashy da misy manko karaza moziky sy sara fa <hesitation> mampararirary sofigna avao, fa ny mihaigno boky noraisim-peo zashy misy raha azo raisigna anatigny ao ka, zava <noise> zava-dehibe.